I, uu, uni, kuún, u'un, ñuu, una, ñí, uxi, uxi', uxi uu, uxi uni, uxi kuún, xía'un, xía'u, xía'u uu, xía'u uni, xía'u kuún, oko i, oko uu, oko uni, oko kuún, oko u'un, oko ñuu, oko ñí, oko uxi, oko uxi iin, oko uxi uu, oko uxi kuún, oko xía'u, oko xía'u iin, oko xía'u uu, uu xiko ñuu, uu xiko kuún, uu xiko ñí, uu xiko xía'un, uu xiko una, uu xiko tíí, uu xiko uxi.